Sárɛ na alʋmɔsírɛ, bʋwɛɛyá ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ. Bíɩ ŋ tɩñ na atɛtɛlɔ, mɔsɩ lomɛ váráñɖí lɔ, báná bíɩ ágoluná na adetúná ɖéŋ ló ba sɔɔlɩ dɔŋɔ, lɔ ba rɔñ ka mɩná dɔŋɔ tɛlɩ, bíɩ bʋ kpáta yɛ kɛkɛrɛ lɔ sɩ álʋna lɛ fúwa, gɛ ádetúna kóñtií kala kaa sɔkɔ ɔ ágoluná dzá, ɔ sáɩí dzɛ ŋmíɩ ɔɔfá na baatá, baafána ma baatána bá tɔŋ ka mɩná dɔŋɔ, bʋrʋ ŋtá dzɩŋ bɔɔ baá bisíi sɩ ɔ kaa kɔná tanɛ ʋ kaa kɔná kedzimbirna na bʋ tʋlaná níŋɛ. Ɔ kɔwana mɔɔ bʋ tɛlíɩ báá yɛ bʋ sɔñsɛ. Tɔɔ bíɩ ɖ dzɩŋ na na dá fáráñɖí dzémɔ na adoŋá lɔ dzémɔ, álámɩná bíɩ ŋna ŋñlámɩná ŋgbaná álʋna abéé ŋbéna ɩwɛ gbanatɔ mɛ, mɩnísíɩ í sá dɔŋɔ, ɩí yelé ɩɩfána na ɩɩtánaá dzɩŋná. Tɔɔ bíɩ ná ŋbénaá yá ŋñbaá lá kaa bisí álʋna lɔ, bá bisiyá ɔlɔ lɔ bá fɛyá ŋɛ tɛlɩ bɔɔyɛnɩ, ɩ lísí gadáa karɩ bʋlɔ tɛlɩ mɩnɩsɩɩ ɩí kaa dʋ iréé, ɩí dɩñ dɔŋɔ, ka sɔkɔ ka gɛ dɔŋɔ ka dzɩŋ dɔŋɔ vaálaná, í dzɩñŋá dɔŋɔ, íí kaa kɔnɩ kaa dʋ. Kaa mɔsɩ alɩkáwalɩ, <hesitation> kaa mɔsɩ alɩkáwalɩ ka tɔŋ ka mɩná dɔŋɔ, í míyana dɔŋɔ íí dʋ ire dɛɛ íí mɔsɩ dɔŋɔ. Tɔɔ í tɔñŋá mɩnɛ, bʋtɛɛ ɩí yɛ sááwʋra kóoó dzɛ bɔɔ? Íí la kaa ná dɩ limáámʋsɛ baáá fɔsíyána dʋ ɩsɔɔ níŋɛɛ ka tɔŋ sɩ ŋsɩmɔɔ ŋsɩmɔɔɔ dɩ mína dɔŋɔ, ŋsɩmɔɔ ɩsɔɔɔ gɛ ɔ yɛ fɛdʋʋ dzɛ. Ŋnáa? Tɔɔ bíɩ bʋtalá ɩ- ɩ mɔsítɔ iré, bʋʋ dɩí yá sɩ hiiyeé dzɛ, ɩí lá kaa tíɩ ná dzoónaá dzɩŋná sɩ mɩnɛɛ ɛwɛná hiiyeé dzɛ ééé baá yá a hiiye, baá yá siiye. <noise> Tɔɔ bʋyáa dzoóna dzɩñna minɛ mɔ, bíɩ bʋ talá í yɛ ɩ hiiye ayé ɩ hiidze ká, ñŋ bʋ talá mɩnɛ ɩí kpɛrɛ gɔɔrɔ fɛ áláma. Ŋbénaá ŋbéna ñbaá kpɛrɛ gɔɔrɔníŋɛ báa aŋʋʋ dzɩŋná, álʋna ñba róó kpɛrɛ gɔɔrɔníŋɛ báa aŋʋʋ dzɩŋná, ñŋ bʋ talá bʋ iréé dzé, ñŋ ba ɖɔŋ álʋna, bʋ wɛná bʋ batáa bɔɔ báa lú, bʋ wɛná bʋ lóliŋɛɛ bɔɔ báa kpeé, ka kpátá bɩlɛkí. Bʋná wárí báá la kaa vɔŋ tíra. Báá vɔŋ tíraá, limáámusɛ na ba ɔ sɔʋmɩsɛ báná á la kaa sɔkɔ na. Ŋbéna ŋba na álʋna ŋba, ŋbéna ɔɔtá ɔɔ kɔní, álʋna ɔɔtá ɔɔ kɔní, álʋna ɔɔfá ɔɔ kɔní. Tɔɔ bíɩ ɔ tɩtɩŋɛ tá yálá ka kɔnɩ mɩnɛ, ɔɔ tiri ŋʋrʋʋ kɔnɩ kaa tɔŋná ɔnɔɔ <hesitation> ba simina mɛ bʋlɔɔ baá tɔñ sɩ tóo, ɩ fɛ ídzá sɩ ɩ fɛ dɩɩvú ŋodzé álʋna ŋsɩmɔɔɔ? Sɩ ɩíɩɩɩŋ! Sɩ ɩ dzɩñna sɩ ɩɩvú ŋodzémɔ, ŋsɩmɔɔ ŋsɩmɔɔ dzé? Sɩ ɩíɩɩɩŋ! Tɔɔ bíɩ mɩnɛ seriya síŋɩí dzɛ, báá vɔŋ tíra, ŋnáa? Bá vɔñŋá tíra ka tɛlɩ, siiye dzɔɔ dzɛéé, bʋkaa yɛ, báá la kaa lísí nɔɔ. Nɔlísɩrɛ mɛɛ ŋñná sɩ ŋbéna ñbaá báa aŋkʋʋ kɔna ŋaá nɔɔ ɔ wáana kaa lísína nɔɔ sɩ dza tíŋɛ ma bɩrɩssí ŋ sɔkɩnɩ, dza tíŋɛ ma bɩrɩssí ŋ bálúdzó dza tíŋɛ ma bɩrɩssí ŋ ŋsɩmɔɔ ŋsɩmɔɔ ma bɩrɩssí ŋŋwéyi ŋsɩmɔɔ, ma bɩrɩssí ŋ baásɛnɛ ŋsɩmɔɔ. Álʋna fɔlɔɔ ñba róó báná róó lísɩ ba nɔsɛ. Baáa lísína okpó-okpó fɔkɔlíŋɛ, baá lísɩ baáa lísína biinaá bíɩ alʋfáá baá lísɩ bíɩ fɔrɔtɔɔwáa baá lísɩ, bíɩ ŋaamíí, <noise> baá lísɩ. Barɩí kɔna bísásɛ kaa lísína nɔsɛ, barɩí sáŋ ba kʋtʋlʋkpɩnaná bɔɔ baa varíyá ka kɔná kaa fɛ sɩ ma lísɩ ní, ma lísína fɛ nɩ nɔɔ na ŋsɩmɔɔ. Ŋnáa? Kʋnáá dɩɩ dáá dɩ malʋwa báa bé mɛ dzeémɔ, kɔɔ mʋʋ dzɩñŋá sɩ kʋʋ yɛ fɛ dʋʋ dzɛ. Tɔɔ bʋ wáana mɔɔ bʋʋ dí biinaá amá bʋ dzʋwana dʋ tɛlɩ mɔɔ, dɩí dzɩñ séé dɩí kpína dɩ dɔŋɔ, dɩ dzɩñ séé dɩí kpína dɔŋɔ lɔ dɩí ka lísí dɔŋɔ takáásɩsɛ. Ŋnáa? Kɔɔ hiidze kaá mʋʋ náa sɩ kadé fɛmʋʋ dzɛéé. <noise>